Allora, una cosa chi mi praxit meda ma meda meda meda est a preparai su presepiu <hesitation> in su mese de dicembre. <hesitation> Est fatu mannu, propriu bellu, e nci pongiu totu is domixeddas, totus matixeddas a postu cos'insoru, s'acua, su ruscellino, <hesitation> le peco, is brabeieddas, is pastoris, totu sistemau beni beni. E mi praxit, nci pigu una passioni po ddu depi fai, e nci pongiu mancai dis e dis a ddu fai. Però ddu depu fai cumenti nau deu, cun totu i' luxis, cun totu i' domixeddas, cun totu is statueddas, totu su chi nc'est. Poi nci pongiu sa carta roccia, nci pongiu nci incollu totu is crabis is crabiteddas e poi ddoi ddoi est su pastori ddoi est, comunque Donnia cosa a su postu suu. E mi praxit ma meda meda, est po passioni chi deu po nai chi ddi ddu podia fai a tot'annu ddu fadia a tot'annu. <laughs> Allora, e donnia annu cumenti ndi sciusciu su presepiu allora cumintzu a depi penzai a cumenti depi fai s'annu <hesitation> s'annu venienti. Allora, is cosas necessarias, mancai calincuna statuedda in prus, calincuna atera brabeiedda in prus, su muschiu, i' matixeddas ddas depu ddas fazu deu. Comunque <hesitation> circu de depi pentzai cumenti iat depi andai s'annu successivu, giai cumentzu a depi mentalmenti preparai cumenti dd'ia depi fai s'annu successivu, po ddu depi fai bellu cumenti nau deu. E sicchè, gei nci arrennexu <laughs>